Karazana vatomamy: bonbon coco, bonbon voanjo, bonbon madiro, bonbon boribor, bonbon lavalava, bonbon misy tahony, bonbon malemilemy manahaky <hesitation> mogul.